Oktôbra fanjava io izen̈y midika aminakà efa ho tapitry taôno e kôfa avy eo. Efa fanjava roa tavela dia avy eo amizay le tônga anaty jerinakà amizay amizio tsy dia misy raha lôatra izen̈y aô somary tsisy tsisy fety meky meky.